Uu oiraarei oo'ore bo kepai'ua, uu bo ahe'a bo ato'atoro a ouau. O tabirioarei horiraapa aga suari'aipita horiepa haia oiraarei oo'ore bo kepai'ua boorii hisuo'uu. Aitoko'oa kararau, ee pita bisio raataau pita aripu'iai. Ha bo raatarori a kekereu oru roira aitoko'oa haia kirakoo'oa haia keararo'oa haia bohetaro'oa oo'ore bo raata'oa uka itokopapita. Ha boorii papo'uu topapita, ua itokopapita hokoeu oo'ore bo raata'oa bisio uka aripupita, bisio uka bisio pita bai boo'ore bo atoi. Hioko'i ii'aa bo tabiri, bo ato'ato a ruireu roo'ore aitoko agaire, oiraae oo'ore bo tabari okoe pitee oo'ore, oo'ore bo suari'aiarei hukubuu. Uu o riirii'upa roira sa bisio hokoau bisio pita aripu'ita oitaa'ita. Bisio huku pitee bisio pita irau- haa'ita oiraarei oo'ore irauhaa teera'a tu'uriaaropita. Iisio hioko'i, ii'oo huaha o ouaupa bo husiri oiraareha uaha o ouaupa oo'ore bo tabari, booriha hioko'i airaiha airari piro bo irauhara piro aga kitau oirau oo'ore bo ku'uku'u bo ato'ato oiraarei bo raata'oo oo'ore aripu hukubuu, bisio huku pitee pita aripu'ita oitaa'ita puuriaraaro roo'ore oitaa. Hioko'i bo husiri boorii oiraarei oo'ore bo ta isiro, oo'ore ua ro horipi'e- hareeroo roo'ore ta bioga huraupa ta o huraupa oo'ore bo raari haia bo korau haia bo opi'oo oo'ore barariabaa aae kure- harahua iiboo bo korauaro, Iibaari uaha rui'oepa oo'ore airaiha piro bo irauhara oo'ore oirau kitabuu oo'ore bisio ee ii'aa bo kepai. Ii'aa oo'ore bo parukoro sa oirare parukorohe o ou pitee oiraarei oo'ore bo aripu, Hioko'i ii boorii uaha o kekeepa oo'ore bisio, ee bisio parukororaea oiraarei oo'ore bo rogare hurabuu, ii'aa hita bo paata'oo a baiia, o bo piibuu. A hae- hareeboroo oo'ore bo ta'isiro. Ha bo paata'ooarei oo'ore aripu aripu hukubuu ii'aa oo'ore si'i koe kepai abaiia. Ii boorii hioko'i uaha rui'oepa oo'ore ahe'a betekaaro a o hokopi'eupa bo tabari aga'ire oiraarei bo kepai'ua uu roiraarei ruruu'o pitee roo'ore Tarai'o'ee'ita roira rikiriki ro ruboo oo'ore bo kepai ta bo rubapi'e'oo bo opo'i'oo ei raataro'oo aripu raataro. Eipaareha roira iiraa ta uka oa riirii- haaboroo oo'ore bo rogaree, ta uka o riirii- haaboro bo raata'oo bo korau. Hisu'o raatasii, bo raata'oro bo eaka roga'a. Bo raata'oro bo aripu roga'a boikiro o tahiiaabai oiraareha borogaree a riiriihaareboroo. Hioko'i ii baarii uaha rui'oepa oo'ore bo ato'ato airaiha ii pirio, bo irauhara oiraarei oo'ore bo ta'isiro piro bo uteerabeea, oirau kita'uropa ii'oo papato'e betekaaro haia oru oira oo'ore bo hae'oro roo'ore Tarai'o'ee'ita au tarai'o'aha. Hioko'i o hokopi'eeupa oo'ore bo tabari bai oiraarei oo'ore bo kepai. Hioko'i ua o kekeea bisio, ee oru oira boropoi'oo bo kepai a baiia roiraarei iiraa. Ei aripu'oo a riiriia a baiia roga'a roiraarei. Iiboo hioko'i ua oro ouaupa oo'ore bo taupa airaiha ii pirio bo irauhara oiraarei oo'ore bo ta'isi haia airaiha pirio, oiraarei bo ariabuarei teera'a, ori iipii piro bo irauhara boorii bo atoi, piro aga kitau oirau oo'ore, oo'ore rapaato ato'atoro. Haia oo'ore bo teera'aro kai bo ku'uku'uro riopa pu'a pitee oiraarei oo'ore bo hukubuu, bisio'uropa aira ii'oo a ku'uku'uribohara, boikiro sa o iroropariboo. Ii'oo ii raatao. Oitaa'ita biraa. Hioko'i oiraarei abaraauba, a ekeabaa uei bisio ee oru oira a ubaraaupa ii'aa oru oira hioko'i a aga taupabaa oiraarei ii'oo ii tabirio, areha o kekerabaa roo'ore roari ii tabirioarei ei aripu'oo a rabaraea aro taupabaa. Ori iisio hioko'i pita'oeea iisio, ua raakori- haraaboroo iiboo oiraba oo'ore heetaapita pita aga taupaeupa o hokopi'e pitee bo aripu oru agaarei.